Nomi watta to rayuwa sadini an aranndewol kam Miɗo heɓa waɗude tawa mi waawi sotti e hoore mum. Nde waawataa koyɗe, mi roƴa e waɗde e joomiraade ɗee no ndaaroyde. Ko mi waɗi iwde ngesa, e hoore mi waɗi amɗe jooni.